Fampankarambady tonga lafatra zao amina ai, <hesitation> fiagnakaviagna availa availa samby magnatrika ake daholy de namagna jiaby ko, namagna le tegna namagna magnatrika ake daholy de <hesitation> le ara-panjakana vita tsara ara-panjakana de hoentina am-piangonagna koa zegny izy tena le tonga lafatra amina.